Sa të preç thonjet te duart o te këmbët isht më mirë sa të ghuzarje un tagliaunghie e jo një gërshërë, përçë gërshëra ngë pret ndutu mirë, ngë pret precisamenti e mënd risqarënj të të bunj një- të bunj një thua inkarnacarmë